<hesitation> Karazan̈a laoko: mena heliky edy e, aviô tò, batola, besisiky, tilapià, bòka iô aminjay. <hesitation> Irô ino eky zen̈y niany? Karpa àby io.